yato pa bahagiana biasa <hesitation> kande raka ku kande beppa beppa ato <hesitation> beppa kukande mane yato <hesitation> olahraga olahraga na biasa male raka lari lari malena' ma'game na raka, ma'game na sola solaku terus <hesitation> yate pabahagiana biasa ke den apa lakujama lako na raka bela' ato pusingna jio banua male na raka <hesitation> hiling sola solaku ato yate pa anu na biasa solana keluarga keluargaku biasa malena <hesitation> bercanda bercanda sola atau si paccarita na' manee <noise>